Mi meman kuje mai be jungo mi moita dum masin ngam tomi memi kuje mi nani don ha jungo am, do gasna kuje mai don ko da gite goddo wala lara.